toko gena haiwan haga-haga, dadi ngone se piara ena mote kene sado lamo gena ena nao ngone, ena tagi magulu gatebena bato se ena ma madihutu gahi oli karo ena geena loya hanyato ena ma madihutu ma oli gena.